Wina nä'ijtu't'ijna tzika mäjata'mpä, jety mäjata'mpojmä tzäkpa't'ijna ane, jetyot'ijna sospa y kämanhta'mpä nä'ijtu't'ijna para wa't sosu säj y wa'ku't ntzäjku eyapä nä'itke't'ijna wa'ku't ntzäjku este äj ujku y eyapä nä'ijtu't'ijna wa'ku't ntzäjku wa'ku't mpiju nä' y näi näijke't'ijna akak najs akak wa'ku't se'tu äj nkajuel, äj mpo'tku u o nä'itke't'ijna eyapä ntzäjpa't'ijna mutzi'ane jetyojmä.